ஆம், கழுத்து டை கட்ட பல வழிகள் உள்ளன. மிகவும் பொதுவான முடிச்சு ஃபோர்-இன்-ஹேண்ட் முடிச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே ஒரு எளிய வழிகாட்டி. தொடக்கம்: உங்கள் கழுத்தில் டையை இழுக்கவும், இதனால் பரந்த முடிவு உங்கள் வலதுபுறத்திலும், குறுகிய முடிவு உங்கள் இடதுபுறத்திலும் இருக்கும். பரந்த முனை குறுகிய முடிவை விட கணிசமாக நீளமாக இருக்க வேண்டும். சிலுவை: குறுகிய முனையின் மீது பரந்த முனையைக் கடக்கவும். கீழ் மற்றும் மேலே: பரந்த முடிவை குறுகிய முடிவின் கீழ் கொண்டு வாருங்கள், பின்னர் உங்கள் கழுத்தைச் சுற்றியுள்ள வளையத்தின் வழியாக மேலே வாருங்கள். கீழே மற்றும் மூலம் முடிச்சின் முன் வழியாக பரந்த முடிவை கீழே கொண்டு வாருங்கள். இறுக்கு முடிச்சை இறுக்க குறுகிய முனையில் கீழே இழுக்கவும். தேவைக்கேற்ப சரிசெய்யவும்.